Min nde woni naa mi jimowo ba, mi yi'a ni gimowoɓe amfiraata jitawa. Amma ni mi annda non no ngal wurtinta boliɗe ko gimi ba. Amma ni ɓuri ndaruki ko ɗennon ɗen liloje ɗe ɓe nyo'ata kanji wurtinta waɗaata kuwwaje den.